Ja kui asen suse tuxi tsjuana ngat'a nga basena ngasundée ngabaséena naxi nga baséena ndexichu ya nga kuacha ba'a tsinde s'ejña susesuse nguje ya nguije naxi nguije nda xukuxi tuxi fa'akun nguije kui ya tsjua xinchya ndexichurani k'ui nangui'na achichi nga tsjuatjin tjian susesuse ku ja tsikjo'an nga ja kuacha tjin ngata'e bandera asen xi suse ya'a ja kui asen'e naxi ja kui asen'e xka ja kui asen'e nguije ya xi tjin nguijejí ngande kuachachun tanga k'ui tuxi tsjuana'an kucha chun ngat'a nga nguije yande inchya susesuse ku ja nde kuacha tsjua mare chunde nga sakure xka inchya kjiénde xi tjinre chuxixi xi tjinre bakáa xi tjinre xanda xi tjinre chinga xi tjinre ja tsanga najmí kui xka tsanga najmí kui k'ien tsanga najmí kui ya ja najmí kui asen suse tanga ja nik'uechjirende ja díu ye'é kui najmi ku ja kikjuande nga kuacha tjinde nga kui asen suse tuxi tsjuana tuxi tsjuatjin ngat'a'e asen bandera ku ja inchya kjien inchya ma yi'i chunde ngat'a kui xka xi machjenre